Duun huajillo, duun maxa, duun ño̱ꞌo̱n, duun bola. <hesitation> ajo, comino, clavo, pimienta, <hesitation> inúu xndúdiin, iná gíñá, míña̱ tsíga, míña̱ xtílo̱o̱, ajo.